Ñalawma ɓuri welde foɗɗoraade fof ko lootaade haa laaɓa, ɓoornaade wutte mun keso, ñaama haa reendu mun heewa. Jooɗo, yeewtida e giɗel mun. Ni woni fuɗɗoo ñalawma mun.